Ujun bueno kakan kakanjan kanti, kanti iin xhin uu vuelta nja njakuiya prto ndojini vavaxa pero xunga ka'an xunjajan tanjano na nda najande ndeja njakan ndeja kanti iin uu vuelta nja njakuiya bueno kanti pero entre mati manjina nji ina chi kandia tuu maxhi iho nja hora nun nunkijai kuan iti ndei kuanti dengueti deka kuxhixno kuanti kachi ndikoti xundi njanda tio mati kuanti pero njakuinixo kuini xo'o kochi njanoti kanandoti kuaka kuu razón njá nati no iin vuelta xhi uu vuelta kuanti njakuiya xuanti kan njakan tata xanana xa'a.